Are' kchuknik chqe para ke xtiqb'an xtib'an bien wuk limpieza dental para ke kwaant te xkuj, xkuj yab'xik kwat xtikb'an afectar lo ke es la sociedad chu wu jaay chu wu familia i njel grupo integral de la familia njel wuk tziik. wu ixoq wuk papá kekmamá wu, wuk, wu sobrino i are'k'wa' wu limpiesa kikyaa este chu wu cepillo dental pasta dental tenga utilidad para ke xti, xtik tijuj y ke salga buen aliento.